पानी भी लागो तोला सारो दुध नोतों बोते और तेतके बाद सब देखुन। जेतो पानी जादे मुझ लागो तो गाड़ो लागो और जे गर्मी मुझ लागो तो गर्मे लागो। और जे भाई पन्नी लागदो ही ना तो उसको नी तो पड़्धो ताई मौर जादे ते सबिये।